Aingo da meda nguat naqot go roqa. Ak go roqa ka mat lugut <noise> sop das aingo da roqot ama sas ka nango meda ngu skelim ga, meda ngut naqot maqa. Amar tekt da aingo. Nguat naqot ama lavop meda ri go ikam ra tet ma lavop. Meda ratet nakop ratet galam ut ama lavo bopki ekt, ekt meda nguat naqot maqi meda qale, media nani ango naqi. Soqop di roqote meda ngu roroko meda langakt udraman saram na meda qi meda qivorvat ba rorko. Meda qiles iva ya tan galam ngo va roqor na yak ga roqa iqamat ktekt. Meda nguat naqot miom meda aingo da ron-gri rorko meda nani ango va roqori roqor na iom. Meda ngu naqot ktiekt. gua roqi ya tet. Meda qi an me andret, qopki ba me da an masana Meda nguat naqot maqi ginara rovek. Naniango va ngu taman saram da ngua qi, meda dasi ngu varvat na qi. Meda qopki aingo ngu naqi qari ba aingo ngunaqi qalum meda undraman saram na ba rorko. Sopdokias meda eiqi nguat ning braqi va nguna di undret sava vat ki tuqun meda qit neng ara mota barorko. Meda nguat naqot ktiak kan ekt aroqi, ba meda nani ango meda ango nguni ekt dawa roqori. Sopdokias ba, ba ngunaqi qoki undret ba bopki qori ngunaqi undraman saram na bu udurokt da girong. Unanga, uniska qori bap qari udatlugut ba roroko. Dopkri aingo ngunaqi qopki savat udakt. Udet ba roroko unaqot mana, unaqot man nguna qi buni varvat nana. Sopdokias undran galam na ba undraman saram na Meda ekt ktia mir tamuk bakar mir tumuk bun draman saram na ron-gri as uni vorvat nana roqori. <laughs> Ayak ga roqa ron gri meda ngu skelim ga qana ekt Sango dame da nguat naqot kliekt dopki gu sanang aqa Girong me dopki nani ango va ngural ki va roqor ni ekt. Roqote nguat naqot maqi dama mar ara yar da ara lat. meda qori meda nguat naqot maqi qinaramota ratet ba rorko dopki qale ma mar ara. Ara yari, qopki meda yatram giat nari sagal ara morta inak toqorko. Ara mota rataman saramgi doqop ktia nari roqori. Yatet ama mar at katnaqot qopki. Meda si nguat naqot maqi da marmar kalam ngo. Mani va ngu ral ki inak toqorko naniango va ngua rarawi rote ama mar, ama mar ara yar ma mar ava naqotspat, ma mar at pasin nirong qopki doqor na yak kana yekt dopki. Meda nguat naqot miom meda nguni ekt. Meda nguat naqot ktekt. Mani va roqori roqor na yayom. Meda an me adret sava ralat an me anitak prirong. Dopki aingo dosi mani va nguna ekt da roqori. Meda nguan noqot maqi ya tet kinara rovek. Meda ngut nas saram-gi meda yatan kalam ngo, ngada undraman saram na. Sopdopkias meda nguat ning baraqi dopkias arong, arong qopkias meda irong ngari masana nat madaram. <hesitation> Qoir at madaram da qalenga mes galam ngo. Sopt dopki aingo dopki vat qua, naniango, naniango va ngo va nguralki, qopki naniango naqi rote ama marara <hesitation> ma marara at pasinirong, ma mar ara yar qopki, ama qutnariqi mamar iva yatet da yatram giat nari. yak doqosi roqori. Kime da an me andret ba anan naqot prana andruat ba rorko. Aingo naguna gua nivek dqopki meda nguna gua rovek da utme utet bap bangada utnaqot ktekt. Meda nguat naqot maqi dame da naniango naqi soqop dime da ngu varvat. Qi dinak meda soqovun doqorko dinokop undroman savam na da aingo da qori ama rovek. Kia tet kinara rovek. Uni bung da memar iva ngu vorvat. Ba bu dqun brana dundraman sa yaretk ama vorki ba rorko. Kale ngina vorvat ba rorko unme undret unme undualat, un me udet sapma latu bagirong. Un me unitak parirong qopki. Ron-gri qopsa ngo qoroqi nange roqori qopkisa ngua ral nge va goroqi nange ba rorko. Unme undrilak brorko ainge qari ba ngu ral nge das nge kalange galam ngo, qalenge nguat tet toqorko dopki qalenge. Ngia tet naso rango. Kri memar iva ngina gia nga rovek ngon dret ba rorko. Ngunas saramgi ba rorko dopkias va qi vavat ba rorko, va qiktiar va tavaski. ron-gri danbam naqi varango, danbam nango varaqi unme undret ba, ba nguat tet nagalam gi vavat kti na gua mota. Aiqi qiral ngo sagal ara mota inak toqorko yater nagalam ngo gal ara mota gua dur vara rarang Ba, ba utualat nani amat mas. Nguna qi qari basa ngu ralki dopkisa ron-gri garoqi ba undrualat ba agirong. Uni nam nani ama mani, undrualat nani amat mas. Dinak kri qosi gua rovek diak goraqa dopki qani ekt da roqori qosaqi. Qopki va andran naqi do roqori Ba, ba qari ani ralna da vasat nagirong ma, vorki dap an me andret sirgo da roqori. Si roqor na yayom, meda nguat naqot. Kia yom ba, ba qori ngu ral kekt, da wa roqori. Nguna qi undrilak, undret samat lekti bun drualat, bun masana. Sa ron-gri nguamat lugut toqori. Sa go roqi naqi qopki. Qari ba ngia tet toqorko ba roqorko, ngia tram igo roqi nange. Ngi vinam savavat ngua ran galam nge, unme undet ba saqo savarat, udet savaralat ura udet samat lekti. Qokisa ron-gri aingo go roqi nange roqori. Meda ngua naqot maqi. Si varanga ma time dam me da qi. Ak goraqa meda qatet ba qatnaqot ktekt meda nani aqa naqi. Meda qutkut qanaqi an draman saram na nakt med qavorvat naqi Meda ngu tuqun naqa, qale ngina vorvat nap mono. <hesitation> Gia roqi ekt qokisa. Meda qa vorvat. Doqosi qori eiqi dosaqi qinara rovek tatet diwa qalara diwa sapra qa ba qangip nas. Inak kavorvat naqi. Doqosi eiqi da qori gila qa qana nga rovek dop sopki yatet divba qi vorvat. I dopkias kri ani vorvat da qorr qoir an ma galam na ba rorko. Andram saram na ba qari ani vorvat nana. A qori ba dan galam na varanga nareka me qunung idi nop ma gilini ani. Qari ngi naqi. Kinak ararovek ra tet dap gal qila nge, qinas saram nge. Kinas saram nge dinokop koir ngina vorvat ngia tet. Qopkisa danban nen barana ba rorko Diak goroqa di roqori. Meda qa vorvat inakk toqorko. Aingo dinop kri va ngua ran gal tekt doi qoir anga time berak ango nokop. Un muqun. Undraman saram na roqori ba undru galam berak ana ba rorko bopki agirong karkarong imeda undru galam ba rorko dopki aiun. Nak kri ba, ba ngua ret nagal lam gi vavat, ba ngua ret. memar iva qaliqi vavat. Osni da ngua gonga roqa, memar gua nga brata, ura nga lavoka nokop guanga roqa meda qari undrilak ba basoqo Naniango nagini nagalam gi okay, udir ktiare dap ngu rakap naqa mono ngia ret simuk ngi ekt namuk. Nani ango nanga kina iom inak nani ango na gini. Da ngi ruqun naqi namuk. As ngiruqun naqi rorko. Memar iva ngi ruqun naqi va qia ret namuk iva ngurun naqi sango latini, inak nguruqun naqi na gu anga snangaqa. Ngua namga, qamet ba samulk, karuqun naqi, an merinamuk, kalilun, un muqun. Ron-gri ngutuqunaqi savat gu snangaqa iroqote ba roqote ba, ba si aiqi ba bi qituqun nango roqote. A bosi varango ma time dun bung nguniak gua roqa. Meda qavorvat iva qanaqi andraman saram na <hesitation> ngu tuqun naqa koir ngina bisi. Qoir ngina masana roqori ngina tal ama ban-ga rorko ba rorko. Nakop ngia ret mono sagaladang naqi da andraman saram na. Ba, ba danbam nen brama dopki di ma gilini ani koir memar iva kaung ge masana nen Sopkri as vaqari an danaqi roqori da ani ngipnas nama <hesitation> ara mota ba ararektpek ba rorko. Kri aiyen qopkri andru anga iska qarak iva qari va adet bani bung gia re, adet ba adan galam na yare dopkia qari ai yen qopki. Kri sava dakt bopki rorko. Aingo dopkri nguna ekt. Kekt kopisa meda nguna qi undret, bun rilak sopdopkias meda qitneng ara mota ba qi vorvat. Meda ngunaqi undret savavat langatis igua vatka, guavatka, ngunaqi undras gu house boy. Qopki aingo go house boy meda ngunaqi undras. Meda vutduququs et, ngia kalut ba ngiamet nani, aqi ba samuk ban nokop kalen, pasim time nap banagi ba bisi qari ngia rir varaqi savavat. Si ngi vinam saqi ngi manatam si duququs si qari veram nge na girong karkarong varango na girong gua latirong ba rat ba si nani ango na gini. Gua mota da qari ba qoir ta monak, ton-gri ama ngi meda ngu raunraun ba bama ngi da ngu mugusanang savar aqi. Memar iva nguamet sagalam gi. Osni da memar iva ngua ran galam-gi dungu ngu nging ba, ba ngula qi da ngu silentim gi ba yaret sagalam ngo. A da nguruqunaqi gu nigi. Osni di memar iva qi von-ngo ranga moni inak osni da memar iva qi von-ngo ranga pelet. Osni da memar iva qi von-ngo ra nga guminet ba ngu monak berak anas. Kti von-ngo rama money ba ngua ret ngu vodam bragirong nga plastiket ngu monak berak anas. Di ekt dap ki qi roqori ama mar ara yar. Kri ba aingo qari ba gu nigi ba rorko. Dasi eiqi da roqori. Wari ba qi sot nani agini da yaret ba sagalam ngo. Ba qi nan ngo. Do qosi iak go roqa da meda qari qa lus nani agini da qanam ngo sagal angrakti bu ngunan gi ra gini qari nani aqa na gini nak. Qari bosi eiqi di nani aqi na gini di yaret sagalam ngo do qi ruqun nango da ngua ret sagalam ga da nguruqun naqa, roqote ba roqote. Ron-gri aingo do gu seqa da yarak ba, ba dangdang doqote Nguna ekt go roqi da roqori ba, ba mamar va. Qari ba, ba uni ralna da memar vasat. Koir una vorvat nana. <noise>